والله ودي أسافر ماليزيا. ليش ماليزيا بالذات؟ لأن يا أخي شفت لها شوية مجاطع، وبصراحة أجاربي كلهم سفرو لها ولد عمي ولد خالتي <hesitation> كل أجاربي يعتبر سفرولها وعليهم شوية مغامرات هناك، وفيو ومنظر، والله أشياء مرة رهيبة هناك في ماليزيا ودي أسافر.